אִייֵה נְקַדַּר נְעַטִּיך עֲשָׂרָה דְל-אֶל-אַרְקָאם עַשְׁוָאִיִּיּה בֵּין אֶל-צִירְף וְאֶל-מֵיַּה, סְבַעָה תְּלָאתָה וְעֶשְׂרִין, שִׁתַּה וְחֻמְסִין, וַחַד, חַמְסָה וְשִׁבְעִין, עֲשָׂרָה, תִּסְעַה וְתְּלָאתִין, רְבְעַה וְשִׁבְעִין, תְּמְנִיָה וְתִשְׁעִין. הַאדּ אֶל-אַרְקָאם טְלְעוּ לְיַא דַּבָּא פִּילִי בְּלָא תַּרְתִּיב, כֻּל וַחַד פִּיהוּ טַאבְע חַאס כִּימָא בְּחַאל שִי קַרְעַה דַאל-חַזّ.